المشروع اللي شغال عليه دلوقتي هو نفسي يعني بحاول اقوي نفسي ازود قدراتي العقلية والجسدية وازود معلوماتي وازود كل حاجة اقدر ازودها في نفسي وازود الحماس لاني بشوف دي حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة ممكن يقدمها شخص لنفسه حاجه حلوه جدا يعني بصراحة